gott kvöld Bragi Guðbrandsson fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu er borinn þungum

sökum í Stundinni þessa dagana hann er sakaður um að hafa beitt sér fyrir því við starfsmenn barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar að faðir tveggja barna fengi að hitta þau þrátt fyrir grun um kynferðislega misnotkun

var í samskiptum við afa barnanna sem þrýsti mjög á um að hann beitti sér í málinu sem forstjóri Barnaverndarstofu afi barnanna segir í yfirlýsingu

til þess að börnin fengju að hitta ömmu sína sem þá var dauðvona barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar kvartaði hinsvegar formlega til ráðuneytisins vegna framgöngu Braga í málinu en Ásmundur Einar Daðason félags og jafnréttismálaráðherra kom fyrir velferðarnefnd

í lok febrúar og lýsti því þá yfir að rannsókn ráðuneytisins hefði leitt í ljós að Bragi teldist ekki hafa brotið gegn

sínum í dag var svo haldinn opinn fundur vegna umfjöllunar Stundarinnar þar sem birtir eru tölvupóstar sem sýna afskipti Braga af málinu og málið

vekur ýmsar spurningar

er kominn Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra velkominn treystir þú Braga Guðbrandssyni til að vera frambjóðandi fyrir hönd Íslands og Norðurlandanna til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna staðreyndin er sú að Bragi hefur áralanga reynslu af þessum málaflokki hann hefur verið forstjóri Barnaverndarstofu í yfir tuttugu ár hann hefur starfað mikið í alþjóðastarfi meðal annars á vegum Evrópuráðsþingsins verið þar formaður meðal annars

til aðildarríkja þegar kemur að treystir honum hann hefur komið að opnun

í yfir sextíu borgum í Evrópu þannig að ég held að heilt yfir sé Bragi mjög öflugur kandidat til að fara í þetta embætti ég veit að hann hefur mikla reynslu

nema hann hefði traust til þess það liggur ljóst fyrir þitt traust já þú hefur óskað eftir því við forsætisráðherra að

óháð úttekt hvers vegna ekki einungis vegna þessa máls í Hafnarfirði heldur

þessa máls alls það var auðvitað þannig að það

ráðuneytisins og óskuðu eftir því að farið væri ofan í mál sem hefðu verið í gangi milli Barnaverndarnefndar og Barnaverndarstofu og þar væri uppi ágreiningur

vitnað til ákveðinna þátta síðan fór ráðuneytið í þessa vinnu

þá fjölmiðlaumfjöllun sem

í gangi meðal annars nú undanfarna daga þar sem hefur bæði verið fréttaflutningur í fjölmiðli á föstudaginn og og síðan upplýsingar sem komu fram í fjölmiðlum um helgina pólitískri umræðu í

menn hafa talað um það að það sé hafið yfir vafa að þessi rannsókn hafi verið eðlilega unnin það sem ég var að gera

þarna er að segja ja ég held bara að það væri skynsamlegt fyrir þetta mál og fyrir þennan málaflokk að það sé þá óháður aðili sem fari yfir málið skoði það frá öllum hliðum líkt og kallað hefur verið eftir af

vegna þess að það verður að vera hafið yfir allan vafa með óyggjandi hætti að

Bragi hefði ekki brotið gegn starfsskyldum sínum hafðirðu ekki fast land undir fótum

þá ég kom fyrir nefndina og útskýrði þessa úttekt sem

með hvaða hætti lyktir höfðu verið meðal annars það að það þurfi að gera talsvert miklar breytingar á þessum málaflokki það sé margt óljóst í þessum efnum en við ætlum að halda

þetta er það alvarlegasta sem

um þetta mál í Hafnarfirðinum þar sem hann er borinn mjög þungum sökum mig langar

af því að ég veit að ráðuneytið rannsakaði það sérstaklega niðurstaða ráðuneytisins þar er í minnisblaði sem ríkir leynd um brotið gegn starfsskyldu sinni af hverju er leynd yfir þessu minnisblaði ég verð að ég kom fyrir nefndina svo ég útskýri

með þessa leynd ég kom fyrir nefndina sagði það að niðurstaða ráðuneytisins væri

væri um gríðarlega viðkvæmt mál að ræða og þess vegna væri það mál sem væri ekkert mál að

sig inn í ef menn óskuðu þess ef nefndin óskaði þess að fá ítarlegar umfjöllun um þetta mál það gerði ég tuttugu og átta febrúar þá væri ekkert mál að koma aftur til nefndarinnar fara yfir það þarna lá fyrir minnisblað

samkvæmt þingskapalögum þá átt þú sem ráðherra þegar þú ert kallaður fyrir nefnd að færa nefndinni öll þau minnisblöð hafa verulega þýðingu fyrir málið eins og það er orðað í lögunum þú kemur ekki með þetta minnisblað og það er enn leynd yfir því hvers vegna ekki ég bauð þessar upplýsingar allar saman ég bauð það að nefndin setti sig ofan í þetta varðandi leyndina þá er það svo í þessu máli að þá taldi

ráðuneytið það að það væri þess eðlis að

væru viðkvæmar upplýsingar og þess vegna þyrfti að ríkja leynd yfir því hins vegar hef ég kallað eftir því að ráðuneytið fari ofan í það mál að skoða hvort heimild sé

að aflétta leynd á þessu minnisblaði út frá persónuverndarlögum útfrá upplýsingalögum og öðru slíku hvort það sé hægt í ljósi þeirrar

sem verið hefur undanfarna daga um þetta einstaka mál þá hefur komið mjög mikið fram í því sem

meina að sé ansi nálægt því að vera og það kallar þá á endurskoðun á þessari afstöðu ráðuneytisins vegna þess og það er ástæðan fyrir því að að þeim hluta hefur verið lokað það er vegna þess að það er viðkvæmt það er ekki vegna þess að það sé ekki vilji

þessar upplýsingar séu birtar engan veginn og

mjög vel fyrir nefndinni í dag sjötta febrúar þá er sent minnisblað frá skrifstofu félagsmála í þínu ráðuneyti þar sem segir og niðurstaðan er að forstjóri hafi ekki gerst brotlegur við lög en að við rannsókn málsins hafi komið fram að hann hafi farið út fyrir starfssvið sitt og ráðherra er hvattur til þess að senda forstjóra bréf með tilmælum um að gera það ekki aftur þessi tilmæli hvernig eru þau þetta bréf niðurstöður þessar að hann hafi ekki brotið af sér eru auðvitað alveg skýrar niðurstaða þessa máls var síðan send áfram á aðila málsins niðurstaða málsins þessi niðurstaða og þessi sömu tilmæli sem þú vitnar til voru send á send á aðila málsins í lok afgreiðslu þess ég veit ekki betur en að

þessar upplýsingar liggi fyrir velferðarnefnd vegna þess að öll skilaboð mín til ráðuneytisins voru að hún fengi allar þessar upplýsingar þannig að ég veit ekki annað en

það sem þú fórst yfir sé allt komið til nefndarinnar skrifstofa

hún sendir tillögur til þín með þessum ávirðingum

forstjóra Barnaverndarstofu þáverandi þið og þínir aðstoðarmenn þessum tilmælum sem átti að senda forstjóranum eitthvað í meðferð málsins

niðurstaðan í þessu máli tilmælin sem send voru til forstjóra Barnaverndarstofu voru efnislega algerlega í takt við minnisblöð sem þar búa að baki og það er ekkert ekkert í því máli sem sem ekki kallar á annað það er auðvitað þannig að ráðherra síðan staðfestir tilmæli sem send voru út minnisblöðin sem þarna voru og lágu að baki í báðum þessum málum voru þess eðlis að þau eru tillögur

til ráðherra eins og minnisblöð gjarnan eru og í framhaldinu eru

send út bréf eða tilmæli eða

og það var gert í þessu máli líkt og í hinu málinu

ráðuneytið kemst að ákveðinni niðurstöðu að hann hafi farið út fyrir starfssvið sitt ekki gerst brotlegur við lög vill að þú sendir honum þau fóru óbreytt frá skrifstofu félagsmála eða dróguð þið úr ávirðingunum á hendur forstjóra þetta liggur auðvitað fyrir að menn voru að vinna þetta í ráðuneytinu og ég held að þau tilmæli sem fóru út til forstjóra Barnaverndastofu hafi algerlega endurspeglað algerlega endurspeglað innihald þessa minnisblaðs en reyndar má bæta því við

að í þessu einstaka máli þá eru miklar upplýsingar sem

fram í því og eru eru enn að koma ef svo má segja vegna þess að það voru upplýsingar í fjölmiðlum um helgina og það má líka bæta því við að að í þessu máli og það kom fram í nefndinni í dag þá hefur þá hefur Bragi Guðbrandsson gert athugasemdir við það og hefur verið í samskiptum við ráðuneytið vegna þessa sem ég veit ekki alveg hvernig enduðu

aðeins um málið sjálft hvað finnst þér um að forstjóri Barnaverndarstofu

að hvetja til þess að en það en það liggur auðvitað ljóst fyrir

ég hvatti velferðarnefndina

og það er auðvitað í þessum barnaverndarmálum almennt þá er það þannig að það er ekkert svart eða

hvítt við sáum núna um helgina að kom umfjöllun í fjölmiðli eins og ég sagði áðan annars vegar og

hins vegar birtist yfirlýsing í fjölmiðlum sem var algerlega í aðra átt og það er í þessu málum þá er ekkert svart eða hvítt í þessu það er það sem ég tel að sé mjög mikilvægt það er mjög auðvelt

er í stuttum spjallþáttum eða setja fram á prenti mjög einhliða mál í þessum barnaverndarmálum almennt þetta er eitt dæmi um það og þess vegna er svo mikilvægt að menn kynni sér málið út frá öllum hliðum

upplýsingum sem þar liggja að baki og ég held að niðurstöður ráðuneytisins sem þarna búa að baki að hann hafi ekki gerst brotlegur í störfum ég held að þær séu ég vil trúa því að þær séu réttar það þurfti að ganga

á fundinum í morgun hvort þessi tilmæli höfðu verið send þegar niðurstöður eru klárar

hvort sem það er þetta mál eða annað að niðurstöður eru alltaf sendar til allra málsaðila nefndarmenn upplifa það að þú

að drepa málinu á dreif ekki gefa nákvæmar upplýsingar um það þú mætir ekki með minnisblað á fundinn þú hefur ekki aðgang að þessum þessum upplýsingum á fundinum þegar þú mætir þar ertu í vörn fyrir kerfið einhvern veginn nei alls ekki það sem skiptir máli í þessu er að það var leitað til ráðuneytisins með ákveðið mál þau voru skoðuð niðurstaða ráðuneytisins er að það hafi ekki átt sér

síðan eru gagnvart þessum þætti að við þurfum að gera mjög miklar breytingar á barnaverndarkerfinu því hef ég talað fyrir að það sé gríðarlega mikilvægt þú ert búinn að boða rannsókn á störfum Braga er ekki útséð með það að hann verði frambjóðandi við í rauninni byrjuðum á þessari spurningu áðan og ég held að það liggi ljóst fyrir að Bragi er í framboði til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna líka að það hefur ekki hjálpað þessi umræða sem hefur verið í gangi hins vegar vil ég trúa því að það sé bara jákvætt fyrir okkur Íslendinga ef þetta gæti orðið en stóra málið er að við verðum að breytingar þegar kemur að barnaverndarmálum og málum barna á Íslandi það er það sem skiptir mestu máli